آکسیجن، صاف پانی، بایو ڈائیورسٹی، لکڑی، اوشدی پودیاں، جل وایو، میامُن اتے میٹھیاں سُرخیاں نال جڑے ہوئے ہن۔ ایہ منکھی بچاؤ لئی ضروری سروسز پردان کردے ہن۔ اتے آن گنت پودیاں اتے جانوراں دیاں <hesitation> قسمہ دا سمرتھن کردے ہن۔ مہتوپورن واتاورن پرنالیاں وچوں کم کردے ہن جو موسم دے پیٹرناں نوں میانترت کردے ہن۔ کٹاؤ نوں روک دے ہن اتے منورنجن اتے سبھیاچاری پریرنا دے مکھ پردان کردے ہن۔ جنگل ترتی تے ہرے پھپھڑے وجوں کم کردے ہن۔ کاربن ڈائی آکسائیڈ نوں سوکدے ہن اتے ساڈے سانس لئی آکسیجن چھڈ دے ہن۔ ایہ کاربن نوں سوک کے اتے اسٹور کرکے گلوبل تاپمان نوں مدھم کرنے وچ مدھم <hesitation> کردے ہن اتے برسات دے پیٹرناں نوں اثرانداز کردے ہن۔